Mi pari a mia ca li bacchetti sunnu chiù dìfficili di usari. Li furchetti e li cuteddi aiutanu assai a tagghiari e pigghiari lu manciari pi mittillu 'n vucca. Li bacchetti non pàrinu aviri li stissi capacità ma po èssiri ca cu l'esperienza unu arrinesci lu stissu a manciari senza problemi.